Sosde mosaïque ko golle teskinɗe ɗe naamnii muñal, peewal, e hakkille, didu walla diidi pattern mosaïque maa, Suɓo kalaaji e kaɓirɗe potɗe e nau; iji maa e peewnugol les.